Bhoven faona unwe otaa mo dam. Odamadam o. Soa kan ataa unwe, ama zeng gwe bha ohara, a humo unwe gwenne avaana ababo ọ fofone atum abo bha ku bho a humo unwe gwenne. Akpa agwo nta gwa zaa unwe ata re aru osoo gbo ze nta fofene atumabo re nta ra gbaa raa bha ohera ara gwo. Ovavoi ahumo nta gwo ata unwe re ahumo doo rekpe amagwo are ete agwo. Mma gwa aku etoma o, ete aguno aku etoma ahumo a kpo bee rokpoo aro bee gwem ma ni ora ikpoho ji jumene ao azuma bha numere too noo ma ro hananaa hesasa. Agwa adaa humo a humo aru bha na fofono atumabo bham jene or a humo a vaana fon usa aboọ. Ovavoi a suum gwa gwane ani re, aatum unwe, asuum gwan gwane aaro aara kpa bhao tom o. anye bhoven etoto ana asaa kpa bhusa aneo, ara bhoven fapna unwe hokpa mo dem. Ora bhoven fo na agwo ntara na esasa anyi usa agwo, ana esasa anyi ramaa rikpe aasoo, ana esasa anyi asoo awune awune re aoku bhaohara ara gon aabe ọ agwo gwo hofofo ɛo ara saa ra ro nta saa bho kpaa unwe genne bhobhora me asaa humo kwe awunawune bha gwaiso ayina ntara ja gwe khanoo bhazeng bho ro yes bha zeng bha ro bho somarethon gwa gwa gwem ani otaa taa unwe. Ozama hama taa obhoro araa gwe ava arubha rubo ani, aja gwe akpaana roso aizo aro bee ataa unwe, bha rosoaiza saa re hokpana ora nta ja ava gwagwane gwem o atom odo unwe ogbo tutu bho. Aava gwagwane gwem ọ aakpa otom, mma agwo, ete agwo, aana bha ahora, bhanoo bhaye bharo ora hobhinii kwi jumene mma gwem aro bha naa bha neto asoo ma bho kpaa unwe gwem ani o ma zaa unwe gwem ma ni re aku kha ja bee. Kwen kwen anoo gwen gwen asaa ɛaa bho ana bhoven onio poraa arini o ana ariri ovaa anyi ọ bha rehọn obhazio, obbazi soo do dado odọ ta re, mo na odam nta onọọ okpa gwan unwe. Gwen etoto gwen gwen ɛaa zira kpaa unwe ani saa bhoro ododoo dodaa hiyeng hivii hivii maa maa mma gwe efea fe hora omaen usa gwe, rovan asaa o emaretai aye, ramaa don aa seo so dodoa bee ozeeara nti ka odo vaa gwen ma ramaq don aasaa saam odo no mo gbo do saa, ova gwemo okpa. Gwo soo, nyeng hotom hokpe, aakpa, gwo soo nyeng unwe hotae eana ataa unwe. Fen fa saa nyong fao damadam oo na akpa fao. Mo na mo dam nta onoo atom gwem unwe. Hekpa sen jene, gwa gwane gwen gwen aaton unwe ani saa bhere. Ntoro jo ja ohuma unwe gwene mo nang bhoven etoto, ohumo gwe mo ro na bhove idaida, zamo zamo, okpa gwe okpoho kwo jo humu mo taa unwe gwen ne mo bharo, ohumo gwe oro na bhoven bhe dudu o. Opaa bhevenevene bhedudu bho ji ro paa ohumo shii bhenabhe ihoo jo jo ro shii o, ataa taa ani re okubho pema ababee ikpoho ọ ji re bhi daidaa ntike bharo mo ra hesasa Ata mo humo baa re otu gwo jo humo na esasa okubho lume ji ona roro kwen kwen ohumo ji otaa na baa ahumo saa bhaitum a bhevan aoshio oro gwa gwa, ona mene isumisumee otu gwo jo humo unwe gwa baa kpaa re mo na esasa, esasa ohumo no mo na none mo na mo raa dam o. Onoo gwa bho kpaa gwe tato ma yee nto damadam, hekpa ɛaa damadam hekaku bho, gwa bho kpa gwen gwen ana saa ra daam saa bha na bhekpa bhevaa bhevaa. Odamadaam nto onoo okpa gwan unwe awuna wune gwan gwe re saa ro gwa na rooroo refe bho awunawuno maa ra yee rokpo aasọọ abaabo re obhazi rokpo onyi bee anyi bee err hodam abhoro, obhazi onyi bee hodama bhoro ozeara bha ro gwa na esasa awunawune re mee asa sa ajo mo ro zee nta ra na, gwe esasa ezebhaze onaa re obhazi see gbee doo ara raa maa don aasạạ o ose tohoeto aafen foo soo haa abho aasoo dam bhe nyio. Ozeara oye esasa ja abhabee bha nang bhenyi no gbo do ro ona onyi bha noo dudu ọ